Haa telefonoo niŋ i ye a baransee niŋ a faata, i ka a wutu le, a ye taa maabo dulaa doo to, a ye taa siyaa dulaa doo to, a ye a manipilee niŋ n ŋa a tara a bulu n ko a ye naa naŋ, niŋ a naata n ŋa a siindi, n ŋa a yitandi a la i ka jaŋ ne maa i ka jaŋ ne maa i ka jaŋ ne maa niŋ i ye jaŋ maa, a be tiñaa la le walla niŋ i ye jaŋ maa, i be a sipirimee la le niŋ a ye a maa a ye a maa niŋ a dunta niŋ a be funti la a faŋo le be funti la a faŋ ye niŋ a ye i bandii a ye telefonoo dii n na ŋa a baransee